Apey xoayéy nipilan semajaw mijuan mil mamongwoch aquiej mejwan mil iünüw ambüw arangüw najiüt iqiej pelatüch nüt quiej iünüw ste ǘmbaw mal neat pues iünüw majawüw mejuam mil newew mongochiw maquiej mijwan mil niwew majlüquiw jund majawüw mijwam milniwew ndoj lambüw üxan panaliliw lambüw arangüw najiüt üxan olnoc biaj nganüy pues ndoj chiambüw tapatüch alonoc neat quiaj aliücüwxapues febrero pues arangüw costumbre nipilan ningüy milagos nüt mondiümüy quiej atajcüarangüw pues jun ajlüiqiw porque quiej nüti atat ocade mondiümaíj puesquieste ajlüic meáwan owilxiül naliw aóp naliw aóp pas meáwan owil xiül ayac a óp de nuevo najnej ajlüic por naliw natec najnej anguichey meáwans. Arlmilagwüx nüt monguich arangüw üjchiw dul süjchiw cejcuajantan abril mayo milagux nüt namamaran atajcüw ayacüw lagux nüt üjchiw cuej mimamüw iünüw atiül almiüjquiej iün majaw mimamb wüx nüt quiej mamongoch aquiej mimamb porqeguiey anoc nüt nadam par nivew pues ajgiey arangüw meáwan tiül mayo junio pues ajgey milagux nüt natetaran tj rrw earangüw tawan lagux nüt iünüw majawüw miteatiw yünüw müjchiw cuej miteatiwpues julio arangüw monguich apomüjchiw aquiejchayiüj r pues lagux nüt quiej atpomüjchiw aquiejchayiü pues jagey arangüw meáwan agosto puesiste. Pues agostoquiej minüt montaxey üjchiw cuej imontaxoi quiej y monguich pues üjchiw nicuejniw quiej mer milagus nüt ntaxoy quiej agosto uesqis canchiow xoyey nipilan ambiyaíj atarangüw cuej xowayey moncanchiün nipilan wüx nüt quiej ndoj avesew ajüyit ical pojtichiw cuet cüw tiemp ayacüw wen oxowayey nipilan canchiow jntimbiyaíj pues twan pues otubre milagus nütjiambaj nadam arangüw apey nipilan anüjpey anüjpiw cocojantamb anüjpejel anüjpiw dulz ajlüic cuies te nadam lagox nüt ateaw candel amonwijchnipilan amb ajaw asuj mijel asuj mimuj teajwünchomal apey teomal ayac rendiolajgayacandijg ayacalowix amb ajiüng b pues nadam lagux nüt par newej octubre. Pues noviembre imilaag wüx nüt atajcüw celebrar ocuej mondeow ocuej arangüw pues cuej costumbre ajiürüw cuandos cuaj ayacü pascaxtil ayacüw nguini yacüw porand ayacüw cuej wüx mes arangüw nitiül arangüw nanganchaw arangüw ndojam büt ipantión ajüiw mbaj ajwüyiw nituümb ajwüyiw pom ajwüyiw cuej arwüniw oxiüt que.